Per andé a nué ënt ün lach o ënt ün fiüm ëntà purtese sicürament darera ün süaman da büté s'le roche parei almenu pöi pöle süete e pöi purterìu ën paira d'ciabate cule li d'plastica parei faze pa mal a le man e pöi la crema për ël sul perché mi sun propi bianche riscu d'brüzeme